لا، طبعا! أنا أفضل إني أفقد مفاتيحي على هاتفي <noise> المحمول. الحين الجوال عليه كل صوري الشخصية، عليه شغلي، عليه أشيائي <noise> الخاصة. أبا <noise> أفجدها الحين، وبرجع أحتاس عشان أرجعها. لكن المفاتيح <noise> سهلة، لا ضاعت المفاتيح جمنا نجيب غيرها من أي-من الشيخ الثاني، مختص المفاتيح. <noise> لكن الجوال ما نقدر نجيب ال-الأشياء المهمة اللي كانت محفوظة <noise> عليه، طبعا.